Kuma vle klo yie ngima yayor. Ngima kmuo minalo pore mim her mi tok. Kum keniran a ye, kgem a pui kael oguo nama kopet. To kuma havaing ngin me orsang. Ngim korsong ku naa lol mo hi ngo yim o o hi ruk ngama gri ka klang ngar ogun mnam a ye to ta koppet to a mana kain nam kottek kottek na pum kngai ngmata mat mim ko kuma havaing nginte miak korsang nang a manakein to nam kottek kun mnam a ye ko ta koppet karo o hi ri ngatta gri karo yim. Kuma kokomor min nang khavaing nginte miak keit miallo ngoung orormo hi ruk ngatta gri ngro yim. Miak keit miallo ngoung kveik kottek, keit miallo ngoung khong miallo ngoung. Kngai ngai ngai kuma vokom min ko mima ngai kpoprong yek he Edo ngoro pet a yet kuo mang ngina lo pore kuma mat a ye nama koppet ka klot kun mnam o tongai mim kaivie kmatmat minalo pore va kle kuma vokom min ko mima kokopet minalo pore mima ngai kta ya enang o yayor ruk enang a o votu kuma kol a ho to ku ktar havai mang ka ngousie karo yim he ku ma hemhem mar he kvat kaelik kim nginaro votu va kle minamlo ipek ngima ngnes kuma bolim a ye ka el o hi ri ngaro yum ogun. A manakain nama ngaikun kmatmat min a ipek ngnes nama no va enang a meleria ko nama pismang ngin kuma klot a ye kael ogua va pui nak koppet nang a mana kain to kuma havaing ngin kama vle kun mnam a do to ta koppet orom o Yim ruk ngata ngata gri ko kuma kokomor min nang a mana kain nama ngai kun mnam min he kpet o o yayor ruk kun mnam minto. Minalo vok ngim kat kaek nik to minalo keik ngim kta mmok va o kolkhek a kuruk ngoma pupunpa kngai ko ma mhe to ngoma lol o hi ngo khek. Ngim kaevie va ngama klang ngin mo itok ruk kun mnam a mhe to ngama lol o hi ngo khek kam yah. Ngama klang ngin to nginalo vok ngima ya. Ngime kta kongek nginalo vok ngime kta ya kat ei. Tokhe kua rere mang te arhe. Ngor les ngak yayor kan o papat ngata vle ngir kae harom nngia ngira kae harom ani kain do to nngia kam eharom i lyie kam ya o kam kher karo kmuo o kamta kaeknik kat ko ta yayor he ka vok tmi kernonho tok. Tokhe a papat to edo enaggtok Ngiaka mat a ye nak koppet to hera ell o hi ngo yim ogun kaeharom kamgri a mana kain nak kottek kam matmat ani yor to kun mnam i les ko ngak yayor. Ner keim kim o ngannes ruk o yayor ruk to i lyie ner kta ya kat ko yi kol a turang ko ngomo ngai klol o hi ngo khek ngire kol a moturang kotok to ngira ya klol o hi ngo khek to kta ya kat.